<hesitation> Ny antony hoe tsy mahasimba hany zao lafa alainao rano aminazy igny, l- laha i zao asianao rano, mety halemy, mety hi- ho monky igny hany ataonao agnatin’ny rano iny. De laha ohatry koa izy hoe alanao rano iny, maiky izy de mba hoe- mba tsy mora lo. Ohatraohatran’zay.